Mu ne ka sunkaŋ, taahee, parisek taahee niŋ a sumantaa aniŋ a kuntuta dulaa la niŋ i sumanta dulaa la i ka loŋ ne ko taahee le tanbita jaŋ na, a ka kasa le fati. Wo le ye atinna moolu ko a kakazoo muta komiŋ taahee tanbita.